Mayɛ ya a'o ya dɛ o tena a mi o yirɛ biɛ a o wafonu mu ya a benɛ mu do cruru yawe wemu mamu ɲu mu ɲu i zan mi cio amu trena a cu ma tete puna owe mi o ote beza mɛ ho miru'ar a mana ho dubare a mana amu a no'on ya mu bepɛ oyi da ho o wa na to owe mi bio wure a o wafonu don a we dɛ o yɛrɛ o tena o bun a ho cunu